<hesitation> reh la ultima xnuk'ux pues re' taqee' je' más je' ichaj kinaq' oontera re' porque re' re' ultima xkak'ux hoj la wula ro'na pues janaj cha ar k'uxb'al.